Misy gn'olo sasany mivola fa tsy tokony ho volagny 'ronono' gny ronono avoanina noho gny ronono soja satria tsy avy amin'ny biby ii rey. Ekegninao va zay?